Emi calminani banndam tilimɗo tedduɗo. Emi yiɗi mi naftira e ngal ɗatal mi yettuma dow huunde risku nde ngaɗanɗaa am. Joomiraawo ceniiɗo yoɓu maa hokke mbarjaari ɗum ndi. Joomiraawo ɓeyda maɓɓitanki ma laawol kemdam.